ہسپانوی کھین چُھ پننہٕ تازٕ، علاقائی اجزاء، متحرک ذائقہٕ، تہٕ متنوع پکوان یتھ کٔنۍ زَن پیلا ,اکھ توٚملُک ڈِش, تپاس ,مختلف خوراکن ہنٛز لۄکچہٕ پلیٹہٕ,، ٹورٹیلا ڈی پاٹاٹاس ,ہسپانوی آملیٹ، گیزپاکو ,کولڈ ٹماٹر سوپ ، جامون آئبیریکو ,کیورڈ ہیم ، تہٕ کروکیٹس ,روٹی تہٕ تٔلتھ کروکیٹس ، سٲری زیتون کس تیل، لہسن، تہٕ تازٕ جڑی بوٹین یتھ کٔنۍ گلاب تہٕ اوریگانو پیٹھ واریہ زیادٕ انحصار کران۔